Fomba mahomby hamafana vovoka amin'ny fanaka dia fafana amin'ny lamba manifinify ilay izy fa raha ohatra kosa ka raha mbola misy vovona taraiky eo amin'le izy dia angalana rano lay izy de lemana de kosehana amin'ny lamba manifinify ihany.